In se yɛt ifↄↄn. kɛ bat sin ra nkyↄrↄk nit u ya ntong ise yɛɛt ni mi tse in bi ramin ayɛt ari wo. Ki ra’ngↄn ayɛt ari ngↄn bat sin ra ikyɛng ba, ba ngↄn tse nitu ya ntong ba bafidan ba, ba ngↄn tse moon ice na ba fidang ngↄn awo, kusonong ngↄn kuyet ku fɛ bap. Kusonong abap ba ku sas yↄkↄnↄng awo. Ki ngↄn sonong, ikyɛng fi itsin ra me, ko tsin ra kyɛng kak, ki ngↄn fok ba shim bar a ikyɛng kak itek, ngↄn di kus, ibi sonong fok ngↄn sonong tashak, ngↄn sosok tashak kyɛk ni ngↄn se de ni ngↄn tot kuyak na ba bɛ ba da nↄↄk ba. Nye ya da se gbong-gbong ni nkyↄrↄk inkak. Kyɛ bat sin ra kutomong, ngↄn dirok k aba sɛ mo. Anet awe bi sonong tashak kyɛk na tot fok na ba ku nↄↄk awo. Anↄng e be ni kurↄm diring, anɔng e bas as awo. Mok anɔng ke bat sin nye kyɛng kak, ngɔn bi ra’ngɔn a ben fok ngɔn sɛ kusonong kyɛk ba. Ba kak di fiok kɔnɛ ashɔn ɔng a da muu ce nɛ kɛ? Kuma a muu ce ba nek ice wu kyɛk awo. A muu ce nek bayɔng fɛ ba se shon wu ba da fok kuta wu.